Çekiç, shafciger, sharrë dore, dana, lopatë, sakicë, thikë gjepi, metër, kosë elektrike, çels, burmashinë, pompë uji, kompresor ajri, shkallë, çels francez.